Kan to has su one su su kite na one komangase kan mawuro kan ondei-ondei ku mangase nasi merah na mayan te'e te one te has ne are sua'nie kan te'e omane makanisu si kite na ara nasi jaha rupan tabut dabu-dabu na ara waji na waji sipi-sema se manis na pipaiwi kan to ciara ondei apane tan ondei kan to kum kun dokter kan ti'i ara sua'ne tiara ku kan sebab kumu one saki ne ara kumu ma saki to kun-kundokter kumu tiara Kuman kan to mauro ore kan to kan to merah na pe pai too kumangase kan to kanya na ti pai one to kumangase sop-sop to ara pi hoan ta kan esok sop sambiki onen ta paku uwei ta kuimangase pihoan susah susantan a'te ese mo parta ondei kanto teu kanya na are sua'ne kite tiara makalupa one to kanto kanya na one sikite tiara wilin-wilien kite tan one pihoan yuma wuyaman ne sep te a en mangase mangase su lirik haen mangase su-su Susingkat tuang nga'te tetupihoan tera to wairan re tewei mangase sep mayang te'e ondei sulirik kite one su-su-sutampa to kumangase putatiat-putatiata singka-singka tuangku imangase to onesi su tampa tu sini ara sua'ne tiara kalu panen kan to mambiho kite e majadi tomatato kanya